<noise> ndijinyonde <noise> kahikira apa ndikarutile kumorogoro, <noise> ndirutire uku Morogoro nditamileo ku Chamwino, nditamile ku Kihonda, nditamile ku Mafisa, <noise> kunu ukwanditamile june aaha! ndikahela ndikaruta ku Tanga, <noise> ndikataa <noise> ndikakiriuka, ndyekire ndirute ndirute ku Daresalama, ndikatama ndikakiriuka, ndyekire ndirutire ku Dodoma, ndikatama ndikakiriuka, <noise> ndyekire ndirutire ku Mbeya ndikatama ndikakoriuka. Lakini koni ukwa kundinukire une ukutama, <noise> ndinukirwe pa Morogoro kwasababu pa Morogoro panonu, <noise> nakili lijiji kindatamaka kyekinunu. Ndomana ndinokirwa apo lakini nditikindile sana imbaka ku- ku- kumoshi ndilutile lakini, koni ukwa <noise> ndiona, <noise> pakine lunonu pa Morogoro kwasababu pa Morogoro panunu sana isyinu isi wiruta kusokoni kula imboka syamia moja, syamia mbili wiruta kutereka <noise> Lakini ukungu kwakone navi! navikusi imboka syamia mbili wala syamia moja. <noise> Utereka, <noise> inyanya isya mbaka isyamia mbili wipata, wiruta kutereka, pamrogoro kwelweri ndinokwirwe sana panonu ndomana, ndikanukirwe sana ukutama pa Morogoro. Navavana vangu vatamile bao pa Morogoro, nava- vanyarukolo vani voni valibaho pa Morogoro ndomana ndinukwire sana pa Morogoro palinisyinu <noise> syabei yachi- vija vibei ja- ja- japasi sana, ndomana ndiva nukirwe sana.